Fanongan̈y ran̈omasin̈a zen̈y matetiky hay tsialohaloha, avy eo amizay zen̈y irô man̈apaefan̈a àby irô efa mivolan̈a tsialohaloha oe kô fa mipetraka <hesitation> amban̈y loatra, amban̈y toeran̈a plasy amban̈y zen̈y ataondreo man̈onga an̈obo na asaindreo mifindra plasy feky, de karàha in̈y kô fa man̈araka an̈iny kô fa avy amizay ran̈omasin̈a in̈y, tsy be olo maty.